Tsy mitovy mihintsiny zany ny hoe miaina fiaina mahafa-po nefa tsy mahatratra ny nofinofy, i nofinofy anagna tegna iny e da ny fanatratraratena an'iny nofinofy iny no mahatonga antegna ho afa-po amin'ny fiainantegna ny fiaignatena fa raha hoatsy ka tsy tratritena iny nofinofitegna iny, kanefa tonga amin'ny tanjona hafa tegna da miay avao fa tsy tegna afa-po amin'ny fiaignana iny.